Mi preferisu ün can infatti ën ai ün ënvece mia fumna al a dui ciat. Al e pi bel avé ün can perché al e pi, a zmìa pi ün amis cun ti, a t'cerca sempre, a völ sempre ste ënsema a ti, a völ giughé ënvece ël ciat a sta s'le sue, a völ mai ste li da fianch a ti e a völ mach sempre mangé